Li strumenti a percussioni sunnu chiddi strumenti unni lu sonu è generatu cu lu sbattimentu di li manu o bacchetti ni la superfici di lu stissu. Li chiù famosi strumenti a percussioni sunnu: Tamburu, Tammureddu, Campani eccètera. Li strumenti a percussioni sunnu li strumenti ca generanu un sonu chiù forti rispettu a li àutri strumenti musicali e pi stu motivu sunnu utilizzati singularmenti.